﻿Ghani davani aliyi ta hala jaana, ko ta buga mutsaki khan kinakhi khin mutsakai yani bu ghi ndaka bujiya wuti, ta ghana bu kulina raa ta buga subana bugakhi wi mbanai, karta ghan Sinni bu naka biya fatidi tsau Lthinani khin Lthinna’a ghani ma cani ba'a ndaka halau, to ta Sina yandi ghi ndaka U’au ghani jaani ba ya myau ta hala ti jarhun bu gyishiyakai yadi va ta cau, a pota cani gma, ta Sinau mi ba a U’miya har'a P’itani ta cana. Ghani ga khinaki khin muIsakhi ba'a bugyiya, to ta Sina mun ba a ndaka me ba a ndaka U’mawo ta P’a ghi a ndaka U’mau ta khiya PuC’au ta ndakau ta P’iyau ta ndakau ta piyau karta cuta Subana p’ahiyi hi ti Ghinshina, kwahiyi hi ti Ghinshina. Ghan we din bu fakata tighasi. A sina wi yani bu niya tighi wayu, wi di fakakhi kunyasi hi fakakhi wi mbanai wi godi’i a fakhi ghingin a umi wita wuyana can gun ta Vulusi, ghan we’e ta sina tsagasi khin subana gma ta khiya tika suba subu a ndaka tsiga khin lthini, mun kawai yani bu ghi ndaka du be’e.